لو كان عندي الاختيار كنت هفضل اني اكون موسيقار مشهور ودا لأن الموسيقي بتسمح بالتعبير عن المشاعر والافكار بطريقه فريده فكوني موسيقار هقدر اخلق ألحان وكلمات تعبر عن نفسي فالموسيقي بتوحد الناس من مختلف الثقافات وممكن انشر رسائل ايجابيه وألهم الآخرين من خلال الأغاني اللي انا بعملها